Misy karazany telo zany ny voanjombazaha: misy ny voanjombazaha mavo, misy ny voanjombazaha mena, da misy ny voanjombazaha mainty. Ny voanjombazaha m- mavo da maro ampiasay amin'ny salady, ny sakafo hafa maivamaiva. Ny voanjombazaha mena kosa <hesitation> da ampiasay amin'ny sakafo meksikana. Da ny voanjombazaha mainty misy tsiro mafy koa i io, da ampiasay amin'ny sakafo mahery kokoa sy <hesitation> ahandroa ela be.